تنور یو ډول استوایی شکل لري چي د خټو څخه جوړیږي آ یو ځیني یی د ځمکې په تل کي جوړه یي او يو ځیني بیا هم د ځمکي په سر جوړه یی آ او ډیرې خټې ورکیی چي تودوخي ډیره توانایی ولري او معمولا په بوټو او د ډبرو په سکرو سره ګرمیږې